Maro karazana ny kiraro ohatra zao oe ny kapakapa ampesainao rehefa mandende ao antrano ianao, misy ohatra ny <hesitation> kiraro mihidy a izay fampiasa raha ohatra ianao ka mila mande maika. Misy ohatra ny kiraro <hesitation> avo vody tongotra izay fampiasaina raha ande hianjaika enao, ary misy ihany koa ohatra ny kiraro lava <hesitation> sofina izay ampesaina rehefa mangatsika enao.